אָנָא קִנְפַצֵל הַאִסְתִּזַדָה פִי הַווַקְת, עַלַאש? חִית הַווַקְת הוּוּ אַגְלַא חַאגָה עַנְדְנָא וּמַיִּמְכַּנֵּש נַרְגַּעּוּוּ, אִלַא קָאן עַנְדִי ווַקְת כִּתַּר נִדַּר קִנְחַדֵּם עַל מְשִיְוַאט קִנְחְלָם בִּיהוּם, נִתְעַלַּם חַוַאיְג גְּדִידָה, נִקְדַּר נִפְצִּי ווַקְת כִּתַּר מַעַ עַאִילְתִי וְנָאסִי, וְנִהְתַם בִּצְחִתִי, הַפֻלוּס וְלָקִין מֻهِמָּה הִי וְסִילָה, וְלָקִין הַווַקְת הוּוּ לִי קִיְעַטִי פְרְסַה תִּעִיש הַחַיַאת כִּיפַאש מַבְגִּית וְתִּכְלִיק זִכְרְיוֹת מַאי קִתְתַּקַּדַּרְש בַּפֻלוּס.